Laꞌch yiriabtlach biꞌ xchil tefa'b klor <hesitation> to bixtilkich to bixtildaꞌi bi xtilaꞌy xibueꞌl <noise> bi xtil lash xninoꞌni razweng ensinaꞌalara bixti <hesitation> yibierach chiꞌina'aa ̱c̱hibyengue este foca, chibiernal dii biextili yixyibyii <hesitation> exte foca nixi biet axt, wtir rkaꞌ romani yiyibeꞌ tra'xt parerina bixtil nibxibyaanch radziya robiaxtil dii bi xtil lora tapaꞌrarexguing dii lach, che xkapaꞌkalda bixtididi mbawawe debal law' che xkalde bixtilcho ronta pare bixoꞌn tacherierchi defalou chenaxongꞌaa. <hesitation>